بختار إني أتحكم في الحيوانات، لأن الحيوانات كائنات حية، وأحب إني أكون قادرة على التواصل معاهم، وفهم احتياجاتهم ،التحكم في الحيوانات يعني إني أقدر أساعدهم -في ح- وأحميهم ،وأرعاهم ، ويمكنني أيضًا إنه أعمل مع الحيوانات ؛ لمساعدتها في المواقف الصعبة، وهذا الشيء يحمسني جدا.